amtaa woo anin Sila won mpangilio khadh midhas muu won yaani anin laffumaa keee kiholelaholela midhasu anin Sila won Ani Sila Lilah itpaghedhe woo laf jirthu thaa anin hinben wom akhan midhasa dhiraftan wom akhan midhasa dhubathaan won akassunth anna cholea ammo won anin hinbene khaa akukan fudhen. arkhayanu huji won akasisun khulii hinfedhu